لو كنت مضطرة أعيش بالجزيرة في الصحراء لمدة عام. أول شيء يأخذ ماء شرب هذا أساسي ما فيه جزيرة بالصحراء من غير ما تحتاج ماء للشرب. أدوات للتنقل مثل دراجة أو قارب صغير معدات لتوليد الطاقة مثل مثلا لوحات شمسية علشان أقدر اي <hesitation> وطعام معلب أو جاف. وكتاب أو دفتر عشان أسلي نفسي. آآ <hesitation> هذه الأشياء تساعدني على البقاء.